Los topus, conejus i hormigas son animalis conocíus de caval soterrañus comprexus. Estus tunis les premitin de protegel-si de predaoris, regulal la temperatura i la umidá, i ancançal pos, velaí, bichus qu'estean soterrañus. Los topus, por exempru, gastan los sus tunis pa caçal bichinus i melucas, mentris que las hormigas gastan los suyus pal alimentu guardal i los sus güevus crial.